إني نفضل <hesitation> نقعد على <hesitation> على <hesitation> نفضل الجلوس على الأريكة هيكي <hesitation> مريحة خاصة أوجات بيكون وجت طويل، أو جدام تلفزيون <hesitation> ومرات نحب نجعد على كرسي لما نقرأ، ولو مليت نغير جعدتي ونغير مكاني.